I iin teyá njan kaxanonda chi kaxanda teyá tichi xuan chi najun kanda chino koyo yute kii kaxinda ya'á anjunda yate comida tichi xa'a kamanunda kuu iin tiyá xoni kuu xandate ya'á, chiki kuu chiki yiki o chiki tinruyu xuan kuu katavinda kuu tiyote xuanti nda'a kati nuu yuu oxuni kii na'a ya'a ya uu ya'a ya'a ndiya kuan ko yá kuii kii xandan tiya tiki kuki xanda tiya, deya tinana xo'o kuu ndó tuni kinana tiyate chiana tinana yuu kiyo yuante ki kaxinda kun yo'on choko iin tiyá tinana axuu tiya tinana kua tuni tavinda no'o tiyo'o ti nana kuu ya'á, yavindate xuanki xua niiaxi tuano kondoyu yuan kin ndajan ninjan kina ndan tute kina nda uva, uva kinda nikunda xavaxika kunde ya'a chiki tiyá tinana tiya tichi. Ajan tiyá vinte kutu xuni, kixa'a nda ndute tiya vinde vinde chi vinde kunda kuu vinde xuan no'o, uki kichondanu inu inutayu inu kixi kii kinanda kindate cho inene cho inene yuande kitate kantika chindaya ya nuu ko'o yuu no'o yuante kii tavanda vinde té kikaxi tan nde nuu oyuu yute nduku keya'a teya vinde kani nguu inte ya'á nja kanja ndañunda.